أكيد ان انتي تختفي، ان انت تختفي دي ممكن تعمل اللي انت عاوزه ومفيش حد يشوفك ودا هتبقي احسن حاجه ان محدش يشوفك لان لو شافوك كله هيبقي عايز يبقي زيك انما لو اتعمل في السر كدا وفي الخفا <hesitation> هتعمل حاجه كويسه وفي نفس الوقت مفيش حد هيحب ان هو ياخدها منك لان مش هيبقوا عارفين اصلا فدي هتبقي احسن حاجه ان انت تختفي.